Eh! Su innari no è chi fazza tantu sa felliccidadi. Però chenze su innari non si poidi bivi. Toccada a tenne unu pagu e inari, ma sa cosa prusu importanti este sa salludi. Poitta chi non teneu sa salludi, non tenusu attra cosa. Però, ben vengano su inari puru.